السؤال عيقول لو بامكاني انكون يمكة لمدة يوم واحد، فأنا هنختار انكون سمكة الهامور، سمكة الهامور دي قوية جدا وتقدر تتحمل الظروف المختلفي في البئة البحرية. دا غير ان هي عنديها القدرة برضه ان هي تجذب الكتير من الانتباه بفضل شكلها الجميل وحججها الكابير، فبصراحة سمكة الهامور بتلفت انتباهي واهتمامي جدا يعني. فانا لو كنت سمكة كنت هنبقى سمكة الهامور.